Tembiporu tajareta <noise> ñañono jejevae kua yaiporu ani arako yamonguia <hesitation> kua karuaremda jaeramiñovi ñañonovi <hesitation> karuarendape jokogui yaeki <noise> vaera yaiporu tajareta <noise>